Twiwahenga, twiwoni selehali, au tunuge selehali, jove hingusu nyongosu sana, kwakikisa tutunse masingira. Kwasababu wudzumi, tuno gwalele wudzumi wukhule, lakini wudzumi uungakhule, wakati masingila natutunza, je isisasi siwidza na siwidza dusilya heki, wakati amasingila gasuhwe, imianga gidzuwihe, avanu navijali, amabihi vigedela ofyo, ikeli sope limbolela ofyo, ikela dzisu dzibudu wudongo dziha hehi. Kwaiyo twevahenga twiwona, tupendekesa, uwuti selekali, jeve pingu su nyongosu sana, hutunza masingira, kwa sababu masingira giwesa gatumehe ni kisa sikigutwile tena kulima, lakhini, na kikisasi huno tukigwenu, jifudza kutumila masingila aga, kwaiyo ndawo wudzumi wikhula, lakini jiyakikise, avanu vitumila masingira. Lakini amasingila kala vitumila wunono, vipakhe mikhala, sawa vagebe mibehe, lakini vahikise viyale mibehe gingi, wahenga tutmila sani nyaka, lakini hawesu kuta vigedaga mabehe kila siku nyakala nyakala vana twihola vongoswi nyakala nyakala. Nyakaraki nyakara wala amabeki natuviala, mwise ikilunga kisubuka haya. Bila masingira aka avanu vikikaila ofyo vinywe iso- isoda imikopo gila igyaplastiki vitaka, amalambolambo gala vitaka, nakiyeyuka wala nakiipya, ndovwolime imiaka miamoja pasi pamanga pala kukavona. Haya ukwitsa avanu vilima vivi munani mumakasi mula karibu nammakasi musirwa mula, kulimaka amasebele ivu twatengwe imiaka kyakataro ukulima, lakini amakasi ungalole akatare kalimongoso saija avanu vilima viala akangi amasao gikumya amakasi. Ungabea imsilwa mula amakasi umo kavelia katare nimiaka ikilelo, tofauti kabisa! wibelelo musilwa mula amakasi nakamulikwa sababu tu avanu navijalia amasingira, amakasi gikuma, lino tungate serekali jileke ukulola amasingira, isisasi nisisasi jusitama ndewuli, sipya sikwisa amasingira aka nduvi viale ikinu kumpe najiva tabu, <noise> ndavi ikimere kikwitaja imbolela imbolela umpaka basi. Kwasababu avanu navitunza amasingira nkivombera isovinokwa, kive kiki umunu ivomba! inoku ukukakiki ivomba, ndomana hata vava vinoka ukufungura isyu- uwanda kukea keki valole, je jusisulwa amasingira? au jusivika vunonu amasingira? kwasababu amasingira aka jututumila uwe nakikisasi kuna tuholili jukikwisa kitumile. Lakini tungatumila vunonu namasingira? jukiku tuwilikira navuvusumi vutunokwa wokule, jowikula tu. Lakini tungaleka ukutunsa amasingira, ndaviva tukusumi vukule, uvusumi vukule navukakule, kwasabau nasusu twilima, isyo tutarajia tukose sise silete uvuchumi wuve vukukyanya. Jusisita, nasikamela amasingira natulinako, mumwe amasingira ukutamaka tunga- tungatini tuleke ukukatunza, jotwipata amatamu, navavana avana ava vitamumwa, visya kwasababu kwasababu amasingira natutunza, amatakataka vitaka ofyo, keki vika ofyo, kuli- kulimaisha apo tena? amaisha apo tena nakapali, kwahiyo iserekali jirole sana kutunza amasingira, kuliko ukuhimisa uvusumi wukeli wukule.